أولا كدير البريز ديال البلانشا باش يسخن، وحاول متخليهش يسخن بزاف، وكدير التيشيرت ديالك فوق شي لاصة بلا، ميسا أو شي بلاصة، ومن الأحسن يكون فوق شي طلرف ديال الثوب. كدوز بديك البلانشا فوق البلايص، تبدا بالكول والوسط، وحاول متبريسيشي بزاف باش متحرقشي التيشيرت ديالك.